Pi evitari di jittari nni la munnizza manciari ca nun è chiù bonu, na cosa ca s'havi a fari è nun fari appizzari lu manciari. Chissu si po fari cucinannu li virduri in tempu, senza scurdarisilli nni lu cannistru. Na vota cucinati, si putìssiru macari congelari accussì dùranu chiossai. Nàutra cosa ca si po fari è manciàrisi li cosi ca già sunnu pronti, prima di cucinari àutri cosi, accussì si cunsùmanu li cosi ca, si no, si putìssiru appizzari. Accussì facennu, nun si jetta nenti.